Ilà ñy borosy hy: -Hiborosia hy zay, hañaliova ñy nify tsika, hangalà ñy potipotikane tavela añaty hy tsik'añy, hañaliova ñy hy tsika mba tsy hisy mikirôbe, mba tsy harary hy tsika, mba tsy hisy fofo ñy hy tsika, mba halio soa.